Frivaru, curtu e amaru, dici lu proverbiu. E je veru! Puru Frivaru mi fa rigurdari lu friddu e li jurnati curti, si puru 'n tanticchia chiù longhi di chiddi di Jinnaru. E mi fa rigurdari puru lu Carnilivari, na festa ca in certi paisi di Sicilia dura tuttu lu misi.